﻿Takararape ˂hesitation˃ aparaikia pe ˂hesitation˃ aiporuva jaeñomako mokoi, mokoi yeviñoko ˂hesitation˃ añono pipe i iyiguara, jokgüi <hesitation> mbaetiyema añono pipe hasta irü semanaye, jokgüi jepi katuko oë trecientos ipuere oë ojo semana pe